من الأماكن اللي زورتها مؤخرًا <hesitation> هي مكة المكرمة طبعًا كنت في الحرم المكي الشريف، طبعًا المكان هذا له قدسية عظيمة وأعراف كريمة طبعًا المكان روحاني تحس فيه بالراحة النفسية والجسدية وتحس فيه إن أنت سعيد سعادة ما راح تلاجي مثلها أبدًا.